हाँ बहुत लोगण के ज़रूरत के प्रात्मिक्ता देवे नयतिक्ता के। एक पहलू होगी छेन यतिक्ता के सिधान्त के मकसद सही। आउ गलत में अंतर करेला सिखावेचे नयतिक्ता के सिधान्त। के मकसद दूसर के परती दैयालू होगेला आउ आपन समान। करेला सिखावेचे नयतिक्ता के सिधान्त के मकसद जीमेदारी। से काम करेला आउ भूल होगेसे माफी माँगेला सिखावेचे। नयतिक्ता के सिधान्त एक मकसद समाज केलानने आउ। फायदेमन्त काम करेला सिखावेचे आउ भी कुछ कुछ होगेचे।